Izy kôfa ande am-pianarana zany raha ndesiny agnaty kitapo akao: mitondra kahoe hoe, stylo hoe, de crayon hoe, de fitsipika e, de mitondra telefôna, de mitondra rano, de mitondra gote zany.